<hesitation> Fomba fiasan'ny fitaovana mpitily setroka ndraika am'fitiliana setroka: <hesitation> izy io a raha apetrakan'olona ambony tafon-tragno akagny, de <hesitation> misy raha mirehidrehitra aminanjy de raha vao ohatra hoe misy setroka na misy afo afo <hesitation> mivoaka akeo de <hesitation> magnenoneno izy a sady mamoaka rano a <hesitation> angalany an'igny.